T'ndzuk muva vana ŋgane, cacuhura! Muŋ va vana, vita haha uzinha hesa aⱱəlaha, ko həkəna haha uzinha zəgunha? Ha da helha, vita? Ha dahelha ŋgane cacuhuraka, sənsəna gahŋ t'makina matan ŋgane nda din ŋgane, ɗughwana ɗughwana makona taŋa haha uzaŋa und guleŋ gu da səkwagha? Kan makwa menre ɗughwana makw na, nogh yo ka dozlo vita da dzebəɗ da vəka sləwitəgha haha sləwitəgha ahɗəna da dzeb da vəlini? Makwa men ya re ma nogh yo kakaegh makonini ma noghi t makw na? Makona makw na re a ma noghiyo ne ɗughwana makona makw na a dzugwa, vita kwara na kwaral t'zəun ŋgane gu da dzugwa t'makwagh ŋgane dza̱dzugwa t'makwagh ŋgane to makwagh ŋgane guda faranat gwaɗa ŋ unda da mogəɗ mahga zəɗal ŋgane,? Ghan ka kak da mono mahga zeɗal, nda hakuriye tsuhuralo, zəɗa-ɗe ha zəɗa wo doliye da cuhuraka mun vaye cuhura yiŋ nayiŋ nda dagha nda wahala ŋgane nda zəɗe-ɗe cuhura yiŋ nda dagh ŋgane. Amma caha ap caha mup va vaya, kak dozl nda makwagh ŋgane gu ka da kwara na ta, vita labla ɗe, wuwuna lo t'negh ka uza makwa uzarya men re? Duhwan dughwa mako nini a dzugwa ɗe dza dzugwa ɗe t'makw ŋgane gu da səkwagha lokaciya wuma sasa lokaciya wuma guleŋe a həma fit ter gul da ca t’ fiti, sərti cacal sərti həma tər hesa Ko tər həkəna gol dozlo wuma maku nganan ̇? Sasa tew tew guleŋ kukəɗa tər həkəna ŋgana guleŋ, wuma da wuma lo ah sasa wuma, gul da sok ali karya wuma ŋgane, ali gadawa ali ina ivuŋ, ali ina hina hini, ali kativuŋ, ali tasa za ɗafa, ali flasa za ɗafa gol da sakwata ŋ ŋga makw ŋgane. Gul da pəhesta dzaha da mahga zeɗala, pəspəhal dzaha da mahga zədal ŋgane kən kəŋa makən ta diya a kai̱kai ha mon mande, wo? Ka gol cuhura ndzuka duniya kələn taka muŋ-va-vaya, rena taka zəɗa lay mbagha, a cuhura a fa ŋguɗifi? Ghan ka gol cuhura, kag yaɗ cuhurata nda dah ma, hakuriye cuhuri nda dagha ndzukaa ŋ ŋguɗufe fayo, gui cuhurata nda dagha kagh ma ab caha muŋ va-vaya kak dozl nda ma kwagh ŋgane gu ka paya t'makwagha gu cuhurata mahga zəɗala, to? Ha unda siɗ gulan kakung nahan guka da wumabta, haɗ guleŋ wo gu wuma zəgun guleŋ da səkwagha sasa wuma zəguni a wal gul da dzeb da ndiɗata kegh gwaɗa ndzuka duniya, kegh gwaɗa nana makw na nana makw makw ne ma noghi ŋga zuguna ɗa gol dozlo kaga gol dozlo gu <noise> ka da <noise> ndiɗata aⱱəla sləwi təgha <noise> kegh mako nini, makona uzaŋ na na ɗughwana re, ah ɗughwana, ɗughwana makona uʒaŋ na ba eh, to aya noghi yo tun da neɗe nogh t’makwaɗa, noghi ma noghi t'makwagh na gol dozlo kwara-kwara lo gul da kwarata. To nogh ka anini ane. To awapsa weɗe, guka da kwara na ta t’ uzaŋgagh ŋane, gu da dzeb gu da ga yawgh mahga ah dadaŋ mbiŋ ŋgane, wato vita da pəgəɗ makwiŋ na dadaŋ-mbe hagata lo gu da dzeb gu da ga jawgh mahgaŋ ŋ səɗ dinaŋ makw ŋgane ga gaɗ yaghwe mahgaŋ dinaŋ makwa,? Nana uz uzaŋ na na makwe nogh zo, nogh ka aha noghi a wafgwa dada muŋ, kag dinaŋ makw dozlo, ma gwaf waf dada muŋ, ma kəɗa kiŋ nda zəɗuk kag dinən makwa nda minaŋ makw dozlo, gul da kwara nata ta haŋa gul da laŋab t’ gənaw wini, g'naw, ŋgane vita laŋablal g'nawa, koɓ k? Wadzen koɓ kwa ndegh koɓ kwandegh kak da kwarata laŋabla lo gul da wuma-wuma, wawumal wuma <noise> gul daa, gul da saŋa ɗa t’ ha wa lagh ŋgane, vita mahga tale ma gu kagh da fa ŋguɗufi gu ka cuhurata nda hawalagh ŋgane. Vita mahga tala be da cuhura watal lo ma, vita da diɗiŋa həgin ŋgane ma diɗiŋga həga həgagh nɗa zəgunagh ŋgane, da psa ta ɗe həga həga ina ha agu neɗ da cuhurata cuhurata m ndiya vita da dzeb ka dog yaghwe mahaŋa tala fit be da labla ka tala fit ɗera fit ɗa dzeb ka wo tala fit ɗa dzeb ka wo tala fite labla ka tər hesa guleŋ gu ka dzeb da ga na yaghw tahaŋ kegh kəni, yaghweɗe mande kəni mande kəni ɗughwana, kəgh ndzukan mbagha ɗughwana, zəɗa cuhura ghini re a zəɗa kuhura yiŋ to? Ghaŋ? Han gwaɗa. Vita haha <noise> gwaɗa hawal ŋgane vita kəŋ-kəŋ? A kəŋ-kəŋa makon maka are ga gol dozl nda makwa. To vita zəgune t’ <noise> mon t’ rəkici guleŋ na? Arega kagh guleŋ zəguŋ Magan taka pilaftaka t’ makwa undu miŋ aspa ndu nda vəla ɗalna asəpa t’ uzaŋa undu eh naye ɗughwana naye noghəl, ka gol dozk mun vaya mun vaya har gu ghaŋ da cuhurata, naghaŋ ŋana ma har gu ghaŋ da yafta guhaŋ har da ya t’ uzaŋ iar gu ghaŋ da yafte nahaŋ ŋgana ma. Kagh guleŋe mama ŋgəzaku ŋgəzaka, na haŋ guleŋe ma da dzaha guleŋe gu haŋ da dzagha k’ undu, ha gələf naghaŋ ŋgana guleŋe ha la haŋ k ghaŋan mba taŋa nahaŋ ngana guleŋ ha makwataŋ da yata haŋ nda zəguna taŋ gu unda səɗ guleŋ gu da ɗzeb da pəs ta makwa siɗi guleŋ, makwata ŋgana guleŋ vita vun vəla dadambuŋ. Amma wuma makwa wuma makw na kada kan kuɓ toz ɗe, koɓe kah nogh koɓo. Ko wuna zəgon ŋgana am koɓo nogh ɗe, wuma makw ma nogh koɓe nogh ɗe wuma makw na fa bliga ya, wuma makw na vita da wum ka, da soka tali kari na ina karya wuna ma ŋga mbambo, ŋga minaŋ zeɗala, ŋ ga minan zəɗal guleŋ gul da sakwa tal kariya li dis na, ali ɗafa m nasar na marori ka gol na, ali karya ɗidi ali dis na da sakwa na tal ina kudzera ina cuhura ŋ ga mbambo, nda li zlarduma, gul da sakwa na ta gul vəlunta t’ mambo. Ina dadamb guleŋe ina cuhura ka ti vuŋ, salaya nda li dis ŋgane guleŋe nda li cakwaliya za ɗaf na nda nuwe golo gaba daya gol dzəra naffa t'dinaŋ makw guleŋe. Ka gəl t’ mog t’ wuma, wuma avəlayiŋ na bəla wuma se nda koɓ ka. Ha koɓ avəla hu na wuma ka t’ makwu, ga shi ina duniya ɗakana wahala ya dzara ta bol koɓ moŋ nduda halaya wo, hughəzla haŋ t’ und səkweb mulwa mbəŋ ha koɓaŋ da da dzavatal wo amma kuma nda temako nda temakuwa dadamuŋ guleŋ t’ mogəl mun-va-vaya ŋgane na la ləɓaftal mun-va-vaya ŋgane ta zu talo, da wumabtal mun vaya makw ŋgane, sasa sərta wama da wumatal mun vaya ŋgane. Na ko həɗeka ɗa avela ha ina hini t’ ujaŋa ha ina la ɗaf ŋga zəɗalambini, aha ina hini taŋga guka tura nasta mun vavaya ŋgane gu ka magana adu'a taghaŋ, vuŋ vəla da damuŋ tahgaŋ ndzuka duniya da cuhura haŋ. gu haŋ zuza haŋ zəɗuku nahaŋ ma dzara dza haŋ nahaŋ ma da vəla ɗa ta haŋ da wuma haŋ ŋga haŋaŋ mbataŋ muvaya ŋgane muvayr har dzebe dzebe har da turastal duniya ŋgane dzeb muŋ va vaya muŋ vaye da ləlaɓel mun vaya ŋgane. Eh ne gol da mono, sla-sla duniya t’ undu kukəɗa lo ina hana <noise> kaɗa zaman de ka ɗa ma hanam sa kor li dzidza halaya, da səkwagha sər tini, səkwagha sərta rikiciya duniya səkwagha, da duniya ŋgane ha da unda mən halayo gag haŋ na gashi. Sasa lokaciyŋ mana sərta na kuma gaskiya ne ɗana guleŋ na ta nəghəl guleŋ ndil muva vana ha zamaniya duniya unda kol da nəghən tal wo aya ne gol da mono se da fa ŋguɗafi fa ŋgudufe ghwinin kwai, ha ina sakwid da mon ku. Vivəɗal mu va vana t’ dzebəl laləɓəl muva vana, dzebe-dzeb duniya muŋ vaya ŋgane, ne gol da mono, se na na gu muwa rok dadamuŋ, dadamuŋe da sladama t’ duniya ngane, ha ha gwaɗinda həmal da kwaratu, se avəla dadamuŋ da rok muwa kawai. <hesitation> awa caha weɗ gwaɗa lamuŋ gahaŋ ase mun vaye sa kor li dzidzayiŋ awa kwara weɗ gwaɗa lamuŋ, awa kwara weɗe awa caha weɗ gahaŋ vita kor yiŋ hausa na gu ŋga la lanita awa kwara weɗ gwaɗa lamuŋ ka. Ase aha fitiŋ sukwagha gaskiya? Ghaŋ sasa fitiŋ ŋ tene. Cuhure-cuhura yiŋ mahga, ka gayiŋ na, wai gwaɗa lamuŋe nogh lo gahaŋ gwaɗa lamuŋe da kor lo, aha bəgu nda p'səl gwaɗa lamuŋ na səweɗ da kor gwaɗa lamuŋ ŋ ga haŋ. Aya aja ya mbawa dze ŋ mota lo ŋ gahaŋ guyiŋ aya mbawa, aga ya mbawa, naye sab yiŋ ndali uzuna maɗa nda li sagaŋa ɗa nda li mala yiŋ naye sab yiŋ da kor gwaɗa yiŋ gwaɗa lamuŋ avəla taŋ uzinha ŋgana ma nahaŋ ma uzuna lamuŋ haŋ ama uzina yiŋ nahaŋ ma uzinayiŋ ya. na yiŋ sab ta da vəla taŋ ma li mayiŋ yayiŋ mayiŋ maɗ taŋ nayiŋ kenan, na te sab yiŋ cogh gwaɗa lamuŋ avəla taŋ gwaɗa lamuŋe nogh yiŋ gahaŋ naye sab yiŋ kwaranata unda vituŋ nda viva ɗa yiŋ kwara kwara yiŋ mun va vaya na kwara yiŋ mun va vaya na kwara na kwara na kwara yiŋ tahaŋ. To haha unda kol sənan ta yiŋ guleŋe ndza-ndza yiŋ unda toy unda sab unda hala dzidzi saŋab na yin Ha yiŋ da sən ənta mandewo, amma ha inda na da kwarabta yiŋ ŋ to ba taŋ,? Ha unda na da kwara na tayiŋ tahaŋ, naye sab yiŋ da kor avəla taŋ awa kwara gwaɗa lamuŋ gahaŋ na ye va kore kor yiŋ kana inda sən səna yiŋ kwara kwara yiŋ daidai ya ha inda dai daiwo da kwara lo ha unda daidayu ma na da ina hana lo naye sab yiŋi neɗe kor yiŋ nda haŋ kwara na kwara yiŋ ta haŋ vita ha unda daidai ya amndiya alhamdulillahi ma kəɗal dza ma, ma kəɗes dadamuŋ ndzukini vita ma gwaɗa zəɗe ma, ma kədə nes damuŋ t’ undu, ma har ma laɗ k’ gwada guli vita gwaɗa ɗuhwan ɗe. Awa mbaka dadamuŋ t’ kaghini, kaghini ŋgana ma uzina ɗa ma ndzuk ma kəɗa kəni zəɗukini, ma zuɗukini ma sən kəni zəɗ maa <hesitation> zukini zəɗuka gwaɗ ŋgane, yayiŋ ndiɗa ni kəni sab kin da kor avəla yiŋ ndiɗin gwaɗo lamuŋ ŋgana ma sabsa yiŋ da kwara wata ase dem gwaɗa gwaɗa sab yiŋ da kor avəla yiŋ ŋgana ma ma kəɗa yiŋ yayiŋ ma la yiŋ dzama ma zu mu wa gwaɗanda ŋ zəɗukini ŋ toba muwa nda kaghini, vaŋe sab yiŋ da koro ha gwaɗa sidi gwaɗa lamun ŋgan kakəɗa yiŋ ane hə da kori kukəɗa gwaɗini